أحب استكشف المحيط، وأحب استكشف البحار <hesitation> بيئة قريبة جدًا من الأشياء اللي نحنا نعيشها، تحديات مدهشة <hesitation> نقدر إنه نحلها، وألغاز وظواهر بحرية ما قد نسمع عنها ممكن تصدفنا، نتفاعل مع الحياة -البر- البحرية، إمكانية تفهم حياة البحرية جد جد مهمة مثل: الأسماك، الدلافين.